La- la to kara che bi kara sama o ki to xemi loi fiesta ni sienda jalos la- la loi xnaꞌ diikaꞌ wa wre nis yin wa rrublo wa rrub llin llin xnaꞌ diikaꞌ chile ancho no lato tu lu lo chi loa loi low wengan nis kwan lei xnaꞌ diikaꞌ en chi chonxnei wa llux xne diikaꞌ wa chox tu axtila wa chox wa llin wa chox xnaꞌ diikaꞌ xnaꞌ diikaꞌ de won wojan neto mia mia xallich miau ne gaxt ne gall- lə go kune lall del tin ḻeꞌ anto waxko ni escondete kwi na agaku lia xitu le tiox amlax o si amla da kioxe lo bachiox pan molido bachiox chox no galleta galleta bin koro xnaꞌ diikaꞌ bioxo lao to to konejwas te amblox lo xnaꞌ diikaꞌ para kargo largo ba chon llux xnaꞌ diikaꞌ blenga. Wa xux klavo wa xox pimienta nxux kani ka la rgug <hesitation> chocote bi chuma te kantu kaltu wa kunei anti bru wallino kalo lli war lei tu kwader lo de leer wa ller ver niaj kole tajtoj nabe xnaꞌ diikaꞌ bel krioi lo ka llalə tu misa tebja te nok te anti nisaꞌ te ga cha ner rela re nu a ti a ti llale wongalə loi an ti wan tixa kuchi an ti wa bida nad c̱huoei xnaꞌ diikaꞌ du kordiako wa wa dia na nachi benwa na siana ben benwa sin la tiu xwale na nia kwa lei gu to lollicha to lo bane lo reden lo molin loi wa wasian wa wen ga lo wa llur chisu de tu sir wa pan molido xnaꞌ diikaꞌ na ter galleta lo wan li no wa lei ni chiux ka lo di lo ga.